Ny hamaritana ny fiara anankiray dia ny fananany kodiarana anankiefatra an, <hesitation> dia <hesitation> ny môtera manodina an'izany kodiarana izany an, ny familiana an, ny jiro ao aloha sy aoriana an, ny euh <hesitation> retroviseur, ny <hesitation> fitoeran'entana raha toa ka afaka mitatitra entana izy an, na male hozizy ny teny frantsay